Kam bësonj për këshillën tënde për diçka të rëndësishme... po mendoj të ndërroj punë, por nuk e di nëse është zgjedhja e duhur. Çfarë mendon? Më ndihmon shumë mendimi yt.